Raha ohatra zao hoe ny voromailala a, azo ompina izy ireny. De miray trano ao izy zany, de mifampizara sakafo a. Miaraka andiany rehefa ohatra hoe hitady sakafo. Dia raha ohatra indray ireny biby- ireny vorona kely tsy-tsy misy tranony ireny dia ny feon'zareo no ifakafatarany ary ny feony zareo samy manana ny azy.